Ia, ilain̈a zen̈y fampitsarôvan̈a ny olo areky, momba ny maha izy azy izy. Fôtiny izen̈y koa tsy ampitsahivana zen̈y izy reky. Reky mety asa tohin̈iny havana mety tsy azony honon̈o fa izy zen̈y manan̈a raha misy talenta. Misy raha karà karà zen̈y aminany, zen̈y zen̈y mahatonga ilain̈y zen̈y fa anjara toerany fampitsahivan̈a.